<hesitation> nainy, kaminon isen nainy, nyo nating komainy fisok rou ya. A nainy to aya, nainy te sibia ronyo ma kat ta fo binun. Nyo tagun rou tana vony voiny, nyo te of tei, nyo te nai sisiuf, nyo te pasan mee, nyo ye naa mee, nyo te kat guaf, nasnas rou, nasnas fakap, ny te fainy ir fuainy <hesitation> numaa iny guei tsiau, faainy fakap <noise> rori, nyo te tsue bus a ka, roman, nainy <noise> tsonyo, nyo naa rou naaman, nyo <noise> nyo nai aaraa rou, nyo te nom nyo te vatsvats <hesitation> go raa tsonyo. Masonging, an fo painy ayan iny nai araa, vatsvats fakap ronyo fau tan bek, ge <noise> na poraa ana nyo te nai nusang tan buts, nyo pasan fa tabin me nyo te ani nm me n fos, govets a painy gumgum. An imas, nyo te of fatabin teis, nyo te ras tan buts, nyo t nai a tang naaman. Nyo gim rou ma atang nei siiru, nyo sua osing rou a fan nyo te nai atang uya torr, sua rou tana fo mats nyo te atang, ras ronyo tan jian, nyo paparaa rou, kain non a jian na kakaii te na katsian. Nyo nating tsue faarof tsu rou, an jian to, nyo nating tsue rou, nyo nai fifoiny iny rou jian, ge nyo nai kat rou painy sewan tsumam iny tana touraf. Nyo te araa onots non a touraf, nuak ruk na non, nyo te fakats bus ma tabin meee fan, ana nyo te nai sung fatabin bus mee sung ronyo, an guei te of mee, ri te pusak pusak tan jian ri te mei na ya, kus rora nyiun, te pots tan jian ri te fagum a nas jian tan guaf, gonon non ya ai te maas, ri te akat bus, tana fo gotan ana mam te, ri te fagum bus tana taraniny ainy, ri te fiikoo bus a fokinai numaa ana mam te ainy faavot, nainy mam ainy fakap rom, nyo te vatsvats fatabin fokinai ka komana numaa in nasnas, ana nyo te tsue, okei jio, see bus e, kolmainy gumgum tsom non, ge ai komainy goros rom, ai sof rom numaa ai te goros, ri nyo te taan bus sof naa rou gagon numaa. Nyo te faason bus, nyo te tsue faarof ten gov, tan fokinai ka, binun te kat anyo tan sen nainy roman, tsue faarof tsun rou, nyo te soon bus fetari ana nyo te goros.